السلام عليكم ورحمة الله وشراكم خاوتي لاباس انا جيتكم من بلاد جديدة وبيعدة وراني حايب يعني ندير صحاب ها فهاد لبلاد مادابيكم ترحبو بيا خاوتي